वर्ल्ड वार दोन जातकुच कोरियन वार एकोणीसशे पन्नास ते एकोणीसशे त्रेचाळीस चाल्लो। साउथ कोरीयाम आणि नॉर्थ कोरीया चेेरे जूज़ा केली। साउथ कोर्याका चायना आणी सोवियत युनियन चो अद्धार आशिलो। नॉर्थ कोर्याका युनायटेड नेशन्स आणी युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिके चो अद्धार आशिलो। यें जुजें खूप लोक म्येले। यें सगले जातकुय भी अत्ता कोरीया एक बरे स्थितीन आसा। कोरीया अत्ता लोक के-पॉप लागून चाड ज़ाणा।